اللون اللبني لون السما والراحه ولون هادي وجميل و عندنا زمان كانوا بيلبسوه بنات السنوي العالي كنا بنقول ليهم السنوي العالي عرس طوالي